Mete ma fai hak so na, nonok ka besak ka au nggenge ma au atane au nonongal awae balha te fai limak ia so? Nonok ka mamasok esa dalen na fai la'ok tadok a fa. Nonok ka au nggenge seluk faik ia fai hak so. Londiak, bo ma fai hak ia, nonok ka sanga basa mamasok ka ndia so, ma ba'un na au hi ulo pasak.